Nu ñu ko waaw nu ñu ko defaree nu ñu ko defaree xeme saabu tubaab bi moom xaw ma. Saabu xeme bu ñoo fóotee boobu dangay jënd diwlin, nga jënd xeme, natt ñetti poti ndàtt nga sotti fële ñu saaf ba mu mat, nga togg ko boo ko toggee ba pare di ko yëngal, di ko yëngal, di ko yëngal benn benn yoon nga koy doog a def nii waaye doo ko def nii nga koy def, di yëngal, di yëngal, di yëngal, di yëngal ba mu seey nga bàyyi ko ba mu sedd, bu sedd ba pare nga jël paaka bi nga dagg ko, def ko ay dogat, dogat, fekk am nga sa keme bi, nga xoos ko. nga def ko ci mbuus di ko jaay. Bu amee sa malaan yi du ñu tilim, sa malaan yi danga si sangu, danga si fóot waa.